Ko ɓuri Jalnuki haa rayuwa am kannjum woni wakkati ɓoosaaru sakitii am Nde mi waɗi ɗum, mi ngoni jooɗi e hoore sabu miɗo ɗum faama. O waɗi miɗo waawi hokka caɗeele kadi mi wi'ude goɗɗum ngal.